Fungsi ma <hesitation> fungsi pam- <hesitation> o kia pamara na nanga nako ngone lolodaka manege ma fungsi o kia wo- wo si o kia wo si bersih nanga o kia nanga jenggot de nanga kumisi supaya nanga diri mane i bersih.